اني نشأت بقضاء ديرلوك الي هي احد القضاء التابعة لمدينة دهوك بعراق اي كلش جنت احبها لهذيج المنطقة لأن جتنت منطقة اي-جبلية و جان اكو بيها نهر- نهر مال زاب جان يمر بيه جانت منطقة سياحية و جان الوضع كلش زين لمن اني جنت اعيش اهناك.